﻿Kua ikavi ñanepoaka <noise> oeki <noise> vaera <noise> oyajia vaera ñanepija jaerami ovi ikavi ñanepöaka ikia igupe ñanoi va oekivaera <noise> jaera kua cortauña jei supevae ikavi